Ibel amen obho amen aami odi miibam tudua asukul urol gha te obedum awuny irol gha to obedum a sukul olo kua so po asukul bho arol ta obedum so ede awuny ighi gha dio adio ta abal po oniin obho akar apam oony ta avo nini atu asiemi ta obedumi arol kua nini asi masi asukul obho to aki tutu dua so ezo omina oghi to obedum olo omu ebuyom awuny ke moghi asukul asukul kua nini amem opo bho okor gha muum ti ighol bho ara bura bho ile gha dio esibha ah nopoghol amuum ilo inyam kedio omo amem obara le nale na nwe mezigh obaraka ibha aghudum ididi bho ezo eseghe aghudum ididi bho otuom aghudum esi bho olo aghudum idi obho kar kar ugbua gha kedio ana ateeny pa aleeni opo bho okar odi kua Ta aro onuma obha ana na bham to diom avo onuma but obho esibha ugbi kadio aghini eedi arooy aami unoghonyan dio mezo eed ne tugh na emiin aar onon ooy peedi neseghe aghin ana ta ke ma aghin oblel eena bho ezo lo orool olo cena bho aar olo odighion olo ana ta ze nini miina bho esibho ana taki moobh aghini onuma ana olo sibha okpo nebur amuum obhoghol idi ana tu asi ah aami urele ughi usi te edum oh kua aami amiin okany oh aami uloghomio mobo ateeny edum bho okany obho na baar po noke mopuraaan ogh opuruan nini pomiin obo ateeny edum obho be obo ateeny edum bho na ghiil naki kedio esibha bho amem ana umiion okaany bho ana na gu aseghe a logh teeba onuma podi ne eghunutu odi nekar otol dlade ele mikany obho ani bho opuruan mezo odi abol ateeny okany bho kana ngu te edighen olom aami ani anmi okany bho ka na ugu teedighen asi olo pu note So ezo oseghe aghudum ididi bho na aghudum esi bha bho o comapare olo akere kere sibha ibure pu bkos ana tu adua edun obho atu gheel ukpe osua be nu wepe bho odi abham aghi te dum obho ipo beneen mu lepe kedio ana tek ade ta ade ta ta anyan osobho no sa median obho molo aghara but esi bho omoom ukpe onuma du obho omoom ukpe onuma du obho ana taaseghe anogho moony onuma omoon osoma onuma po bho ana ta seghe unogho still yet okarabh aghudum obho eedi needum bho amiin ikpoki bho kedio oony bho na lei masukul obho ta tol te eboom eh naman idigmen ibhereer obho ibereer ilo ale miikpoki obho so ezo lo oseghe aghudum ididi bho na aghudum esibha o compare ozo